сәлем бұл талшын
ұзақ демалыстардан кейін сізбен жүздесіп отырғаныма шексіз шексіз қуаныштымын
біразыңыздың мені сағынғандарыңызды білемін
сағыныш деген қандай тамаша сезім
мен де сіздерді сағындым
енді осы жолы асқан табандылықпен сіздермен бірге болғым келеді
телефоныңызды мәз болып ашып қалғанда айлар бойы ауыспаған подкастты көргендеріңізді енді қаламаймын
өмірдің туласыз тіршілігімен подкастқа уақыт таппай кеттім
мен де жұтылып өзімнің ерекшеліктерімді қалыпты күйдегі тіршілік иесіне айырбастап бара жатқанымды байқадым
бір күні өзіңді ұстап алып не болған саған деп жұлқып алғым келді
өзіңнің ерекшелігіңді жоғалту басқа адамға айналу әлем сені өзгерту үшін оған қанша уақыт керек
қоғам мені өңдеу үшін маған қаншалықты күш жұмсауы тиіс
талшын сен оны қабылда бәрі онда емес
әлемнен өзің қалаған заттарды көремін деу бекершілік
сіздер де осындай сөздерді естіген боларсыздар
бірақ бүгін мен шештім жоқ келісе алмаспын
кім бізге не десе де қалай өмірден көргенін айтып өсиет айтса да өзіміз болуды шынайы болуды ерекше болуды жалғастырайық
сен өзің болғанды басқалардан да дәл сол күйінде көре бастайсың
басқалардан да олардың шынайы қасиеттерін көре бастайсың
көпшіліктің қабылдаған ережелері мен түсініктеріне менталитетіне қарамастан өзің болу ерекше шынайы болу
бұл біреудің көшірмесі болу көпшіліктің бол деген образы сәйкес келмесе бас тарту деген сөз
шынайы өзің болу ол әрбір адамға тән қасиет
әрбір адам өзіне тән ерекшелікпен ерекше ойларымен ерекше мақсатымен ерекше сезімімен ерекше қажеттілікпен мақсаттарымен дүниеге келеді
ендеше сіз неге оны қалыпқа салғыңыз келеді
өзіңді алдама өзің сезген істерді жаса
әйтпесе ақырындап сені бәрі жұтып қояды жұтылма
жүрегің көрсеткен бағытқа қарай жүр
сен қалаған заттар біреу үшін тым кішкентай болып көрінуі мүмкін
ал біреу сенің қалауыңның үш ұйықтасаң да түсіңе кірмейтініне сендіріп әлек
сенің жүрегің қалаған зат кіші болса да үлкен болса да ол сен қалаған істер
алға қарай қадам бас
өзің болудан ұялма
мен өзімнің кім екенімді білмеймін
өзімді әлі таппағанмын деуің де әбден мүмкін
ол қалыпты жағдай
біз өзіміздің жолымызды іздеуіміз керек
тәжірибе жасау көптеген істерді істеп көру өзіңе не керек екенін табу саяхаты қандай тамаша
егер сіз сол саяхаттың басында немесе ортасында болсаңыз онда сізге үлкен сәттілік пен табандылық тілеймін
егер осы сәттерде адастым бұның барлығы қателік деп ойласаңыз онда сіз әбден қателестіңіз
себебі бұл адасу да біздің саяхатымыздың бір бөлігі
біз идеалды емеспіз
өзімізді қабылдап үйренейік
біз қателіктер жасап адасуымыз да мүмкін
біз барлық істен озат та емеспіз
алайда біз қорықпай қадам басуымыз керек
егер армандарың бар болса соның артынан жүр
ерекше болу өзің болу деген сөз
өзіңнің кім екеніңді білу өзіңнің мақсаттарың мен жоспарларыңды білу
өзіңнің жаныңмен бірлікте болу
не ойлайтының не айтатының не сезінетінің не істейтінің барлығы бірлікте болсын
дәл қазір осы жерде өмір сүр
келесі жолы достарыңмен кездескенде телефоныңды алысқа қойып қой
тыңда оларды тыңда
осы сәтте өмір сүр
ешқайсымыз идеалды емеспіз
алайда әрқайсысымыз шынайы бола аламыз
өзіміз бола аламыз шынайы сен және мен
сіз тамаша жыл подкасттың екі мың он сегізінші жылдағы алғашқы эпизодын тыңдаған тамаша жандардың бірісіз
әрі қарай да екі мың он жеті сияқты осы бір саяхатымызды бірге жалғастырып тамаша жылды бірге өткізгенімізді шын жүректен қалаймын келесі кездескенше